طبعًا التعليم بيهمني جدًا للمجتمع لإن ب- بيفتح فرص للتطور والنمو ومن خلال تعليمنا بنبدوأ نحلوا مشاكلنا بطريقة راقية وتبني لنا مستقبل أفضل وحياة صحية جميلة ورائعة.